Naja nicvelita nochi tlen maviltiah pilota. Pues naja quemeh ocachi nicuilita pues yaja de pelota tlen mouiltia pan tlalih tlapohqueh ca neh oncan juegos, goles quicalaquia pilota de se laro a oc ocsente loro uan naja nicuilita a yehua de pilota. Nah nicuilita tlen ictelecsa sente pelota, neh inon nicuelita yeh non nicuilita <hesitation> ocachi naja nicuelita ya inon pilota.